ña yoo kuu ntayu yasintiu ñuu ntiu yasintiu tikoo yasintiu ntaa´ku yasintiu ntaa´ku ntiko yasintiu kantu xintiki kantu ntisi tute tute ntisi yasi tute nta´vi yasintiu íkii´n yasintiu íkii´n tyitu´n ñayo kuu ta nùù só ntayu yasintiu ñuu ntiu